Bueno uno mi hermano, kuana nakando kuana ihó hí treinta año udiko udiko kando ña ihó nigan até inga ni ihó unidiko kando sesenta, até inga ihó veinti un año xhi luluyi leihi nani hí pa lulu nika nani até inga ka kuna yo'o, konda veinti cinco año oko o'on yoyi ño tadii u'ña.